Kultura spanjolle është e njohur për traditën e saj të gjallë të muzikës dhe vallëzimit, si flamenco, që lind në Andaluzinë. Festat spanjolle, si Feria de Abril në Sevilje dhe Tomatina, janë festa plot ngjyra dhe gëzim që pasqyrojnë dashurinë për jetën.